Makanan sederhana yang sangat mudah dibuat dan a sangat suka itu, sayur kangkung. Sayur kangkung itu, lebih enak itu sayur kangkung potong dibanding kangkung cabut. Kangkung potong yang di-yang ditumis pake, bawang, rica sama terasi, dibuat pedis baru makan, pake nasi panas, sama gorengan tahu atau ikan, betik. Kangkung kalo disini sa beli juga di <hesitation> di kemiri tiga di as, tapi kalo di-di sa pu daerah itu, kadang sa langsung pergi beli ke, kebunnya memang, kebunnya itu di bandara, di area bandara dalam bandara, terus kan di sampingnya itu pasar, jadi sap mama ni juga biasa jualan de biasa ambil sayur tu dari. Apa petani sayur yang ada di, pinggir bandara lahan itu bandara yang mereka buat untuk, tanam sayur ini. Biasanya kalo ada sisa kangkung yang tida terjual itu kita biasa masak makan. Kalo disini ha biasa beli di asa tu, kalo yang masih seger mungkin lima ribu, kalo yang su ada kuning kuning ya empat stengah. Selain kangkung juga ada, sayur gedi, sayur gedi trus sayur petatas, itu juga rasanya seperti sayur kangkung sayur petatas itu. Tapi, itu susah dapat juga kalo kita tanam, tapi disana kan kita tida punya lahan di kota jadi, kita biasanya beli. Ya, kalau petatas itu kita beli, terus kangkung, juga kita beli cuman de pu harga itu murah, kalo beli di <hesitation> petani petani, nah petani itu juga yang tanam sayur itu orang jawa, terus hampir sebagian besar petani yang tanam tanam sayur di, samping, bandara lahan bandara tu orang jawa.